Eng anee kowalei amuu ye yemaitinye chepkondet komaibaibai koyamii rabishek ko koibaibai amuuikere ile mokoitareten ngitinye lakok eng sukul kotaretin itinye akot kinekeimache imakkyinigei ialchikei itinye rabiinik iiibaishen. Ko akoikowan amuu ngotkometinye komaibaibaiitu iis amu metinye kiy koyeitinye rabinik koibaibaitu amuu ingen ile akot ngaa komeche lakwa kole kameche kiy itinye rabinik chekaitareten, koo kaibaibaitu ako baibait kong'ung tukul kokotareten ngee baishonik tukul, agot ngimakchinikei tany siikechini lakuuk kobaibaitu laak amuu kakonyor chego chepaishen.